Untuk ami lote sona ami nanaak yang ini <hesitation> nanaak yang ini neme ami ndia sona pela bose no koki solo.